لو كان عندي الاختيار كنت هفضل القدره علي التحكم في الطقس ودا لأن بقدرتي علي التحكم في الطقس ممكن اساعد الناس في حالات الطقس السئ زي منع العواصف والفياضانات ولو قدرت اتحكم في الأمطار هقدر اساعد المزارعين في الخصول علي المحاصيل اللازمه وتحسين الانتاج الزراعي وفي الايام شيديدة الحراره ممكن اخلق اجواء لطيفه وبارده هتساعد الناس في توفير راحه ليهم ولعائلتهم